Eii ichei bi zizi ziza akah nu ya ali si meme waa chua dei ni yeindua oma ala kposi ya me. Waa chua de wingo ala kposi ya me. A kpoi ya. Yiyrikisi alaa ke onua awopu arawa me. Ana alo yrikisi me oor loza waa geiga aa odidee a gei ga aweingba. Odide tchi tchi agenga aa aha nii ing oriza na na maha hei bong ming boru me koo. Woma ong kina kana o. Kana nung ka ya, aya nein du wo ma atsi lei? Woma ala kpoi ninja lei ka ke nu woma ala kpeibi ninja leika? Kekanei ni na kam nei naa tchor otchoneje? Otchor neija ma kana. Wu yri kesi akei na nu nii inng eina niwoma na iname ke akooraba wopu adawa ko womi yri minzeze ali kwaabla me izizi ziza kitsi wuu yri okaphe kitsi-ona na alame ba yoor na m kana nung abi naa at last ayi inana no okruei etchuong ni? Orua ala yoor ahin aba wopu aba wa ni kana, opu alam aba da wa ni ka noor na, opueim alami aba dawa ni ka no name hagim. Kana nung ina hin nwe eyeim ala mi aba yaa me. Otah fuodor inyro kpahe kitchi okpahe aba haa goor waa. Okpahe aba abi gri be tcho aba ha goor ya. Abi tchia through abinzeze nuga haa goor nii eing ii woma no ali si na me. Worma okpus nom ko makwo okpus gbaa nmm, na kpoi nijalaka gbaa ko opuor reigba ooh! Okpos naaꞌwa nigba mme kooꞌ okpebiya koo. Okpahe, na bee ichuii nibi izamme nua aba nayi izame aba ahagorme Waa dotsu-tsi asene ijuawa ogbonyi ni waa angung orizi kno orizi achuanya ta akaa asene ijuawa ogboniya, waa dotsu-tsi ni waa angung odide, odide achu-okrobia ta kaa sene ijuawa ogbonyiya wa ba baa waba bo okrobia anyi aziya na. Waba orori azi ore epe-pa aziya wu nyirikitsi wormuo kana nuna? Izali ze nigonuma,ꞌ ma kro-yanaa my gayi iso krokro ya na mi zenigo mi gayi zala abi zenigo tsi-tsi kpa alam kalun yabi na kpra, kpra kali marou aba awejie adimarou agu mme nama ajayi mme wo nyrikitsi, wo nyrikitsi. Alani makunyi nyrikitsiya ena ajuagrinya ijuawa ogbonyi, na juagrinye ameh waa akposiya wa agii enor kali ador waa agii malor na tsa ka ka adour ayi juaero dee ko obe na ali siname ajuagrinya gbolonyi ijuawa. Meya wu inyrikitsi wu juaaro in Ezana Ayazwo̱ma okposi ko Ezana Ayazwo̱ma okposi ko Wo̱ma okposi nom. <hesitation> kale odide me ahani wo̱ma okposi nom. Orizi aya zwo̱ma okposi ko, wo̱ma ogbo̱gba, wo̱ma ogbo̱gb wo̱ma alaneka kprakpra me num. Wu̱nngkisti meme, ko-nrykisti ta onu no̱ jwawa awor Kalo-dixe anyeta onimaror dumor dumor me. Anyeta obiega ni kor malor wasta sta na nung no dide alawor abakanung me nina me. Orizi tsi tsi awiega, nikk odide, malikodide a nung ni ni ori zi ana na ba ka niwi me ko. Meme dumo̱ dumo̱ dumo̱ onu na nimaro̱ me Yeji epa orizi are̱ Kalodide, yeji epa ani injaleka odide odide anu injaleka orizi meme wasta sta dumo dumo dumo. Aka yo̱meme ya <laughs> Aka jwagrinja ijwa-wa no̱be̱ ame kpe, waba-nosti-sti owng-ya. Eyi imime indim me, Eyi bs leba ene kalada yame, aleyme, ya ngo odidi nusti ta oki jwagringa juwa ni indola odide.